Ziibay ze kayna din kaŋ goo ni mudun ga a gonda mudun a gonda ziibay ze kayna fo kaŋ goono aga noodin. To ziibay zo din ngey haŋ kaŋ ii ga ne ase, ma bora wi ka k'a. To ziibay zo din no din tun kay haya kaŋ m'a g'a a gin taimako din na nooru dan a ra. B'a ni ka nangu fo no i goono ga araŋ guna niga di ima kamba dan ni ziibay kulu ra i man du hay kulu wiiza haŋ kaŋ goo ni se nina dan ziibay ze kayna din ra. To ziibay ze kayna din a gonda boro kwasarey yaŋ, aga boro taimako sosai ziibay zo din. A se no ii gane: Boro wi ka k'a. Boro wi ka k'a no i ga ne ziibay zo din se. Zama da manci nina boro wi no, ay mana di haŋ kaŋ bora ga dan a ra mane man ta bora ga, a si te bumbo no. Hay kulu kaŋ niga b'a, niga hin kan tugu ziibay ze kayna din ra hala day manci haawo ga baa gumo no. Hari kayna dan yaŋ wo nga no kaci ziibay zo din. Gisiro kaŋ a ga te nooya ziibay ze kayna din kaŋ araŋ ga di. Ziibay zo din aga nan ma hay kulu gisi a ra kaŋ aga hin ka sambu fa, manci hari boobo no aga za nga wo naŋ kaŋ a goo din. To wadin wo haya kaŋ m'a g'a se i ga ne ziibay zo din se boro wi ka k'a. Kal din na bora wi no niga haya kaŋ goono a ra ka. Zama da manci yaadin no ni te bora se, ay mana di haŋ kaŋ bora ga dan ziibay zo din ra man k'a. A si te.